प्राकृतिक प्रकोपके मतलब अचानक होइल कहर बिनाश, नोक्सान, समस्या हे । जोन कि बिना बुलैले अइता काहिककि प्राकृतिक प्रकोप अचानक अइना चिझ हे । हम्मर प्राकृतिक प्रकोपमे बाढ, माटि भसल्कना, पहाड खँसकना, आँधि, तुफान, गाज करना, भयानक पानी बरसना, हालाचाला, सुखापरना, पथरापानी गिरना, बरफके पहाड भँसकना, घर उजरना, सुनामि, महामारी फैलना इत्यादि हैं । काहिककि यि प्राकृतिक प्रकोप मानव जिवनके तहिना सबति घातक चिज हैं । काहिककि यिने मानव जिवन ओहके तहस नहस संघे हम्मर प्राकृति ओहके फेर बहुत ज्यादा ति ज्यादा नोकशान करतियाँ । उहिकमारे प्राकृतिक प्रकोप हम्मर नाइ मजा चिझ आहे ।